Algaita leggal on juldum. Be babal be watata unduko befufa. Bido wataleggal mai ahunduko befufa besembe on sengel sona. Tosoni himbe nanan hanopima be. Sonugomai bellum masin sako tobe hautidum be mbagu bellum. Algaita Bedo fufa dum haa saare lamdo, koha saare marq bechede, koha saare bangal, nga mdo velna bernde himbe. Toto nana sono emajum. Algaita, dumari chumpe tati hadomai. Toto bedo fufa bedinda mwa tugo koli bedo sukka chumpe mai. Nga mhoka gimol belum jehadi himbe nana wadaseyo. Yende jumbare, haur wamin. Himbedo mufta, hayonde lamdo, daga fajira chup, bevurtan, bealgayta jut i. Bevata ha hunduko, befuta, fufugo, bedoyimda lamdo wamin. Minimbo, min donanagimimai, min dosei, min doma, min dojala.